﻿Bueno kuape kiraiko yande puereta jare mbaenunga kosinako ikavita yandeva yayapo vaera tembiu se jokope mbaeti aikua kavi kuanungako jae ikaviva, seve guara ma tembiu ikavi jare jare jëgätuva oyeapo tatapeva, esa ore retra royapo kirai rokaru vaera yave tatapegua, kua makina peguara ikavi erei jokuako añetete rupi añae jeta o yaiporu, o oiporu reta, porque añae mbaetima ñanoi ye yepea jarevi añae mbaetima tiempo